اكثغ حدث لازم اغد علينو بطريقة قوية انو شخص يجي يحاول يقلل من كرامتي أو يقلل من قيمتي أو انو يحاول يستهزء أو يعني لازم اغد بهالطريقة القوية علينو لان شخص ما منطقي